Sajeran tele pues cañeit parama mungueyt mactan chucoali parta pag conectar nunguch maquiaj parma murchuculujey parma jaur y paramankanguier parganmier muchio señal muchio y de modo parman jegura que tele tele aj lok parma maran nagiert mag nagiet por hecho cuarlama nagiet pata ma chuelt ñunguit cue andomajau figura pamonque